makingoi babwiya psu yo wundu bwa, ya dipna rop a kakari yo wundu, der yir kweddisei pwi der yir kweddisei pwi, ba cece yo wundu ba ywa yir rimai, to toma to yir rimai makungo ner don a pisiu yo wundu ner logi nere yi nur yo yi bakwara a psiu yo wundu a cegu ceu yo wundu pa, ka damuwa yo te ka twi cha, ka twi dangani ye cha a cheguchei yo wundu nin nyo nin nyo nin nyo, tun to wuna a cegu cika a miringi ganguye ma har ba purtanga ti ceri yi kalma wukange ko kuma har ba wun wei ba gwadanga to wi cika yi waiyau, tomwa to yir rimai dingin ner wu ma kogu wo yati napu ningu ne bayo yir rimai, ding tono dabba na wuna kogu wo dabba na <noise> ning yir rimai, sou gukai ba ning yir rimai, tu nigoi yir rimai tibak bur nere, ner ningoi yir rimai, nere nigoi yir tikingi ba ywa yir gwasi ba ywa yir rimai to nere ding tono dacike ma pirgumu kin yir rimai, yir rimai kuci ye tuntum, kuci ye pwata pwata yi ninga ner wu gra yikinge kin kano cekin yir yakuni ne kuci ye tum cebu kin yir yakuni teye twino yittti yakuni twi ka- no repi yirti yakuni twi np cewe kin bu yesa yir ti yakuni to ka a cekin yir yakuni ko wurja ya caka, dalili yo cha to wo yakuni ko, yakuni kna twi yitti kingi ne, kama wung yesgu ma kingaga wai yiring tumtum to wuna yakuni ko daka tina to wuna mang kano yesi yittikingi ni kingoi yitti kingi yakuni kano yes tina mwa no kingoi to wi yakuni, to ding tono ace kano yesgu no kingu yirti yakuni ne to wo ma nwo cewei kin towuna ya kuni, yirti yakuni tina kuci yo tum dingin yo psiu wu ma kogu wo kama sinsei ma ning dangani toh makingwai yiring pwatapwata tu kaner wukun ningu ti yirrimai tibak, yir rimai tina dun dabam dabam yir rimai tikingi tina maya rigu ding tu pa marigi tibak ding yir tu no ninga twi tibak a nyimin gangu kiki tibak kin ma ririma, maya rigu min ti tuwe <hesitation> ti tu ne marigu tibak dingin itti nngu twi tibak mako a ywa yir ti ma daya ma riyo ba wai a ywa yir tu kingi tu a a bayomin yir mamaki ko dingin tu ba a a babu moyirma tibak daka koguyeu a ywa yir rimai tibak din tono yatu nigoi yir rimai bur nere ner wu ma kogu wo, ba sisei yo wundu ba cecei yo wundu bwa cika yadda ku yoo in ninga min misaki y bwabwiya wu banyina a psiu yo wundu a kakari yei, ka kogu tei kaya kogu tei, der to nin nyo der to ning nyo ba janwa har ba dina a cegu ceu yo wundu to to yir rimai kama kin bama rusni tibak saiba yo man yir rimai haka ner wu gra